اذا كنتو اطيق اغوح على اي دولة بالعالم وين اغوح ؟ ايطاليا - لانو ايطاليا تجمع بين الشغلات الحديثة والشغلات القديمي -الحضارة الرومانية كلش تعجبني - اذا اغوح على فينيس بايطاليا همين مدينة عائمة عالمي- عالماي، فد شي كلش مرتب ووويعني نادر